Zaho aloha <laughs> tsy le mahay miketriky loatsy aho. Fa laha ohatsy akora limy volany rey zay, ty fomba hanamboarako hany: ah ataotsika hoe misy tamatesy ty ao, misy tongolo ty ao, misy menaky ty ao, misy fia ty ao, misy raha poirot ty ao, zay ro haiko ty manao izay fa iny ty raha mba niainako antrano ao, ataoko sôsy. Tamate- tongolo iny tse atao anaty menaky mafana iny ao bakeo tamatesy iny koa ampanarahy azy, la araha amy poirot iny amizay i bakeon'iny, masaky soa amizay koa poirot iny, araha ao araraky ao fia iny, le asia sira kelikely noho asia rano. Laha vo mandevy iny la i zay.